Eywa comme wokou wo lada ngagni kébé falé, wakhatini fili yanoya siné nokho, wogassou woga golgaŋiya woga sokhononiya khaakho oyi sokhoniya khakhon gana dangui, folonari wonati moulé, moulen ŋakhati nkha woye sokhono, woy fo kitéye, wo gni golgnaŋa kouwa yo kha kengafé ké, <hesitation> wo féyou ngobo gnani kinéyé ŋayi, aw kandara ŋéyi, awa kawlé ŋéyi koussouni wo soninkan khanou gna wo gui koŋo wakhati wakhati nda. Kha khakho ké do moulé ké, a fo guébé ma ma ma khéri nfo guébé no daŋa ni kouya bawoni khakho angana sokho, <hesitation> dji ngana ri anda daga wona yilé awa dji ngana <hesitation> mouki wonati dji batté oubien folo oubien kolanga koussouya koŋini woni débéri. Koussou débérini wakhati bané kéya koussouna moulégna wala koussouna moulégna.